heilsar frá Ráðhúsi Reykjavíkur þar sem bókmenntahátíð í Reykjavík var sett fyrir örstuttu

er einn af hápunktum menningarlífs á Íslandi og hefur verið haldin annað hvert haust nítján hundruð áttatíu og fimm en nú ber svo við að hátíðin er haldin í fyrsta sinn að vori hjá okkur eru tveir aðstandendur hátíðarinnar þau Stella Soffía

Jóhannesdóttir framkvæmdastjóri hátíðarinnar og Halldór Guðmundsson stjórnarmaður og einn stofnenda hátíðarinnar gleðilega hátíð bæði tvö

rithöfunda taka þátt í

ár innlendir innlendir sem erlendir hvað var lagt upp með

skipulagninguna við vildum kynna íslenskum lesendum allt það skemmtilegasta og áhugaverðasta sem er í gangi í

þetta er hátíð allra lesenda og hvað er helst í boði

í Iðnó öll kvöld hátíðarinnar svo erum við með svo er til dæmis ótrúlega spennandi barnadagskrá eiginlega allan laugardaginn í Norræna húsinu þannig að það er alls konar í boði sem fá erlenda höfunda heim til sín það er ótrúlega skemmtilegur viðburður sem við byrjuðum með

höfundarins búnir að lesa vel og vandlega bjóða honum svo í kaffi eða kampavín vilja

og svo bara fá þeir höfundinn heim og geta spurt hann spjörunum úr Halldór

breyst frá því hátíðin var fyrst haldin fyrir þrjátíu og fjórum árum ísland hefur opnast

ég held að hún hafi enn sama hlutverk ég þori nú ekki alveg að kalla mig stofnanda en ég var með frá áttatíu og sjö

en það sem gerist er náttúrulega að lesendur og höfundar hittast og það

hefur alltaf fylgt hátíðinni þó hún sé miklu betur rekin og framkvæmd núna heldur en var stundum á skemmtileg nöfn og fólk fjölmennti og svo gerðust skrítnir hlutir Guðbergur sagði öllum að fara heim að skrifa og svona þannig að þetta hefur alltaf verið skemmtilegt og alltaf ókeypis og

það eru ekki bara nýmæli að

að vori í þetta sinn það

Laxness og svo er málþing um

það eru hundrað ár núna síðan hann sendi frá sér sína fyrstu bók barn náttúrunnar og þar verða bæði norskir og amerískur höfundur og íslenskir

að tala um hann og svo á að úthluta í fyrsta skipti

svo það er heldur betur tilhlökkunarefni þetta er allt í veröld á morgun þetta fer fram í Veröld á morgun dagskráin hefst klukkan ellefu og stendur til fjórtán þrjátíu og allir

gleðilega hátíð og góða skemmtun um helgina en hátíð sem þessi væri

ef ekki væri fyrir rithöfundana sem skrifa sjálfar bækurnar Guðrún Sóley greip tvo þeirra tali laukrétt Bergsteinn og ég er ekki bara með hvaða rithöfunda sem er heldur standa hjá mér feðginin Einarsdóttir og Einar Kárason einar þú ert gamalreyndur bókabéus og sast lengi í stjórn hátíðarinnar en það kveður við svolítið nýjan tón hjá þér í ár já ég fæ að vera gestur mér var boðið núna mér hefur aldrei verið boðið áður ég hef bara verið eins og hver annars starfsmaður hússins fram til en fyrir fjórum árum hætti ég í stjórninni og nú voru þau svo elskuleg sem tóku við að bjóða mér að vera einum af höfundunum til þess að lesa þú ert líka að taka þátt í fyrsta sinn hvernig leggst þetta í þig bara mjög vel gaman að fá að fylgja honum og hjálpa honum með þetta og hvernig verður þinni þátttöku

við erum saman að lesa upp á föstudeginum með nokkrum öðrum á föstudagskvöldinu klukkan sjö stórvinur þinn heimsækir hátíðina í ár Einar og þú ætlar eitthvað að fylgja honum í gegnum þennan hasar allan saman já við höfum lengi haldið hópinn þegar við hittumst fyrst vorum við ungir höfundar og það er ekkert mjög langt síðan en við höfum oft verið saman á hátíðum

og ég hef komið til hans í Noregi og

hingað hann er svona íslenskastur af útlenskum höfundum les íslensku og kann fornsögurnar utanað hvaða væntingar hefur þú til hátíðarinnar

hvað hefurðu helst í huga vonandi allt af þessu og skandalar

í bland komið í mörg ár því pabbi var í stjórninni og

sem mér fannst gaman að fá hjá honum þannig að ég hef alveg mikla reynslu af því að vera núna fæ ég mína eigin

það er einmitt þetta hugmyndirnar um að bókmenntahátíð sé nú svolítið gott partí Einar er sá tími liðinn eða hvernig er mjög skemmtilegt partí og það hefur alltaf

mikið af skemmtilegu fólki

það eru náttúrulega boð og svona en samt sem áður prógramm allan daginn upplestrar og viðtöl og fjör en ég kom einu sinni á bókmenntahátíð í Köln í Þýskalandi sem var með um tuttugu sinnum meira

við höfðum hún var nýstofnuð og þeir sögðu mér sem héldu

yrði enn þá betri en hátíðin en hátíðin í Reykjavík gekk það eftir þeir svona upp í okkur þarna um tíma ég held að þeir séu farnir að dala aftur en Kamilla fyrir hvað viðburði ertu spenntust sko kalt mat er að föstudagskvöldið okkar verði

það er alltaf bæði gaman að sjá það sem maður hefur lesið en líka nýja sem veit ekkert um fer á upplestur og heillast alveg þannig að ég ætla bara að mæta á alla upplestra og láta koma mér á óvart láta sig berast með straumnum er það hyggilegt Einar bara kastar sér út í vatnið og sér hvar maður lendir þetta finnst mér skynsamleg nálgun á bókmenntahátíð umfjöllun menningarinnar er þá lokið héðan úr Ráðhúsinu við óskum ykkur góðrar skemmtunar bæði sem heima

sitjið og þið sem hyggist sækja viðburði hátíðarinnar ég minni á að

fjallað um hana í hér rétt á eftir takk fyrir okkur